द ओपेनर् बुन्ग्न अन्ग ब्ल, अन्गि ओपेनेर् <hesitation> फर बोतोल् फर किऔनिऔ हेफजप् क्सलम। द बोतोल् <hesitation> किऔनिऔ हेफजप् क्सलम एरे गुबुन् गुबुन् रक्सम्नि ओपेनर् अजे। द ओपेनर् फर बोतल् <hesitation> किऔनिऔ हेफजप् क्सलम, एरे चोल्द्रिन्नि बोतोल्, बीर्नि बोतोल्, विने, व्हिस्क्य्नि बोतोल्, बिफर्नि ओपेनर् फर बेलेक् बेलेक् रक्सम्नि अजे। द ओपेनर् फर बोतल् किऔनिऔ हेफजप् क्सलम, एरे चोल्द्रिन्नि बोतोल् <hesitation> बीर्नि बोतोल्, बिफर्नि ओपेनेर् <hesitation> फर बेलेक् बेलेक् रक्सम्नि अजे। अ ओपेन् कलम्न हुन्द् द्द क्से, बे ओपेनर्कु बक्सेनि अजे अगर्।